افضل انو يكون عندي قدرة اني اتحكم باحلامي حتى اعيشا واعيش مثل ما اغيد بهاي الاحلام حتى لو ما كانت موجودي بالواقع واش اعمل بتحكم باحلام الاخرين هو انا يهمني الاخرين ديهمني احلامم فاتحكم باحلامي واعيش الاحلام الي اغيدا واحلم بيها وما ارجع اعيش كوابيس